Aleni chakula chaa chekono nguvu, koo kimyeti, chego, ak mayaiki. Koo taretoni anyor nguvuu koo alen cham achame apaisyen, amitwok cheuchoe akot kimyet nepo peek. Ko ngiami ak itesyi ng'alekap chego ko ikase ile itinye nguvuu, koo taretan choe apaisyee akoi yoe.